Inje ngananza inakesha esyasaha esiri ngamunani obulikyiro betu kusangwa ahabwa emibere eyekyihugho keghe ithukarondaya eribyahu ndeke kusangwa ghunawithe ahawanginaba ekyikumi ekyabana baghu eririrya, iwabana iwabirikesya saha ikumi syekyiru kandi saha nguma iwabuka ghukaghenda okwamubiri. Betu nganza inakesya eritsuka saha esiringa isathu esyerigholhogholho, kwitsi saha ini, erisahika omunja saha nguma ekyindi kyiro inganakesirye. Kunganza nyithya betu kusangwa ahabwe embera inabya isingendikesya okwasaha esyanganzire, inakesha asaha munani, mwenda kwitsi ikumi keghe inabuka saha nguma. <hesitation>